Tete kre kam havaing yin enangte engangte ko ula lei e ngiaka vle kpapat kam lei ngiasmia nho kam kol a ngokol yo a yar ko enkam smia teter yin en kam la kerpapat mang yin ula ro ni ngongia ruk ngaik ngongai koul tlo is kam vle ka mnganang yin o kerpapat mang yin o keim yine. Ngiak koul ta mnor te yi ngongai orom o reha o o papat ruk va koknaik ko miak kngai klei nop a nho tang ko ta kernonho kam pis kum pgegom mei. A sim nho to kun mnaam mei yin va en. Nang kua rere te kmen o papat ngang yin. yin kmelik kun mana ila ipek kam nho ekmin kam kol a ngokol to a yar kam vle kar yin he kturang yini